كنت حفضل انه اعيش في عالم خالي من التلوث، لانه التلوث يضر بصحتنا جميعا ويؤثر علينا، وكمان يعني بعيد الشر الناس يتأثرون فيمرضون، واللي يمرظون اوقات يتطور معاهم المرض ويتفاقم ويصير كدا يتعبون، يعني شي مرة صعب.